Oime yave kianunga ïru tëtägui ojota opou sepɨriva yave, jaeta supe guiraja vaera iyeɨpe tɨmbio puku va yanda mbuju va, jare guiraja vaera iyeɨpe camisa iyɨva puku va, jare jaeyeta supe guiraja vaeravi mba nunga oyeepi vaera, aguiye vaera oisu, ñatiu, mboi, jokuareta